أيامي المثاليه وقت لنفيق مانيش نقصا نوم مثلا، نفيق نشوف عباد يحكو في أشياء إيجابيه تقول حاجات باهيا، تصبح عليك تحكيلك حاجات باهيا زادا، متحكيلك حتى حاجه خايبا حتى حاجه <hesitation> تقضي أمورك من هنا حتى للليل، تفطر تتعشى تقابل صحابك تضحك و تخرج و خاصة تشوف عباد عندك برشا مشفتهمش.